Zao zane ty fifandraisa vorogne samy vorogne anala e io, naho fa misy raha teo misiriky ala tena na mijanony hariva, agne misy ty ilae mifioky e, misy ty ilae mitiliny le mariky ka i ka lefa fa mitao fa mety misy raha mandalo zay ty ao kanao ifiovy raike de tseka ka ty ilae mitiliny, le mitilitiligny ka re ka zay ty ifandraisa vorogne io.